Ny fomba fandrahoana ahanina mavariana za avy amin'ny kolontsaina hafa ohatra hoe: saoaba saoaba amin'iny betsimisaraka, tegna miavaka be zany le fandrahoanjare sakafo saoaba matsiro miavaka amin'ny fomba hagnanaovany azy.